طبعا يعني اول اشي بتفوت عالكوجينة وبتجيب البيض وتحطه في جدر وتحط الجدر على النار وتسيبه يغلي <hesitation> من عشرة لاثنى عشر دجيجة مثلا على حسب ما بتحب اذا بتحب كتير مسلوج مستوي او يعني ما بتحبها هيكي وبعدين بتشيلها من على النار وتحطها في ماء بارد يعني <hesitation> لا يبرد بسرعة وبس هكي